हवा पृथ्वी के वायुमंडल मा मौजूद गैसों का मिश्रण होत है। हवा मा मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होत है। जइ मा कार्बन डाई ऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन जैसी गैसे भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मौजूद होत है। हवा पृथ्वी के वायुमंडल में दब के अंतर से बनत है। सूर्य पृथ्वी की सतह को आसमान के रूप में गर्मी करत है। जइते उच्च और निम्नताप जैसी स्थिति उत्पन्न हुई जात है। जइ के कारण हवा का उत्पन्न होत है। हवा का दूसरा नाम पवन भी होत है।